Eh boh telefonieiva à a-o mæ gestô de serviçio, a-o provider a-o mæ internet provider e spiegando a situaçion. Però primma faieiva de preuve. Sens'atro porrieiva ëse in graddo de fâle perché ò fæto o tecnico di telefoni e de l'ADSL pe quæxi trent'anni quindi fòscia porrieiva fâ de preuve, scì saieiva in graddo de fâ de preuve.